Ya lay raha tegna hita amin'ny bisikleta ai, misy môkany zaigny chaîne, avakeo misy pédale agnanjy igny de avake misy pneu, pneu maventiventy pneu <hesitation> roue regny, fô <hesitation> tegna fomba fiasany zaigny ra ôhatra zaigny ka mive antegna izaigny hoe <hesitation> mipédale, de miodogno zaigny chaîne igny de igny aminjay mampiodona lay pneu avy afara igny de karahan-jegny ataony <hesitation> mampandeha agnanjy.